اللعبة التي أحب أن ألعبها عندما أكون وحدي هي الألعاب الإلكترونية و خاصة لعبة السيارات أحب أن ألعب بالسيارات و أن أفوز و أتمتع باللعب بالسيارات مثل نييد فور سپيد مثلا.